Italiya madaniyati san'at, moda va gastronomiyadagi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Rassomlar, masalan, Leonardo da Vinci kabi buyuk ijodkorlar Italiya san'atining ajoyib merosini yaratgan.